Edwuma a meka dɛ mereyɛ a annhwɛ a minnya ho adze koraaa yɛ asɔfodzi. Dɛm edwuma yi dze <hesitation> ɔyɛ edwuma a menntum nnyɛ saintsir <noise> nye dɛ mpɛn pii asɔfo kɔ haw bebree mu a wonntum nnka wonntum nnka wɔay- ebɛnadze a ɔda dɔm ano, wohun dɛ ɔyɛ krɔnkrɔn nso obi dze asɛm bi ridzi n' na ɔnntse ase mpo a ɔwɔ dɛ ɔ- ɔka n'ano to m' <noise> ntsi emi dze dɛm edwuma yi munntum nnyɛ. Ka ade na ɔhaw me a ɔwɔ mema ehu dɛ ahaw m', biibi nyi na ɔnnkɔdo yie a ɔwɔ dɛ etum ka ntsi ɛno de dɛm edwuma no de munnkotum ayɛ dabiara da.